<hesitation> Karazagna menaka misy fantako aminà zava-maniry zao a: <hesitation> coco a menaka coco a, menaka zarigna, menaka ta- tournesol a, menaka soja, menaka ôliva, de menaka zavokà, de menaka zirofo a, de <hesitation> menaka kinana; mahasamy hafa ananjy a le zava- le raha maniry agn'ny nagalana ananjy si no samy hafa, de mban'ny fofony.